Një kamerë dixhitale kap imazhe duke përdorur një sensor elektronik në vend të filmit. Kur shtyp butonin për të bërë një foto, drita hyn përmes lentes dhe godet sensorin, i cili e shndërron dritën në një imazh dixhital. Ky imazh më pas ruhet në një kartë memorie brenda kamerës.